<noise> Ho an'olo mahay mifaly amin'anagnany; tsy mitavandra hanan-draha be fa ze misy aminazy eo gny mahasambatsy azy; <noise> da mitombona izay ka.